Albatta texnologiyadan vaqti vaqti bilan tanaffus qilish juda muhim. Bu ruhiy salomatlikni s- saqlash, stressni kamaytirish va haqiqiy hayotdagi munosabatlarni mustahkamlashga yordam beradi.